يعني أنا أرى موضوع الأشباح فيه جوانب كثيرة ممكن يكون في شي من الحقيقة وممكن يكون له خيال علمي لكن يعني كل واحد له كل واحد حر في رأيه أعتقد أن إيمان الإنسان بالاشباح يعتمد على شخصيته وتجاربه في ناس بتؤمن وفي ناس ما بتؤمن كل واحد له وجهة نظر أنا شخصيا اشوف ان في اشياء ما نعرف تفسيرها ممكن يكون في عالم تاني مانعرفه ويعني الناس اللي بتشوفهم أو بتحس بوجودهم وانا واحد منهم الصراحة